anin <hesitation> barua akana kan yaani duran antergaati himbeku dub barua kunnen <hesitation> kabla anin himbanin baruan kun barua dansamuu baruan kun barua sharri anakabu won bare tant anaergennen lengo ishianne himbekuu duub abba barua anterg kun abban kun malengo maani arra kaba anin himbekuu paka amtaanne dubatan ralle fudeddi abba barua ansiit erge ee siitkanne anadufiin siiyed kan abba sunin bayyahamtu arrabeediinii